जैसे बांग्लादेश की बात करूँ, तो वहां की पाक शैली थोड़ा अलग है। बांग्लादेश में मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां भी लोग ज्यादा मांस खाते हैं और मसालेदार खाना खाना पसंद करते हैं। लेकिन वहां साफ-सफाई की स्थिति ठीक नहीं है, और लोग भीड़ में ज्यादा होते हैं।